U sapi ra nasefa ni baba fara-fara ra tei magei nai, tiap dodan naguan fanga, ar tura nawewei ni tompat kinifit a. Le i gafin loka ira, ni baba ra narasa sanang waluk fanda. Baru naruk tura ni tinagi ira waluk. Ale iraun nagi, me narongan i nitanagi ira nafalaru naratan noran fanga, ar, tura nakifit i. Bibi ra waluk fanda, ni baba ra naguan i fanga tarus, ira biar iraun nagi waluk tura nawei tompat kinifit a gafin loka ira ni baba ra waluk fanda. Baru naruk tura ni tinagi ra, ale iraun nagi mina narongan ni tinagi ra ira nafalaru naratan noran fanga ar tura nakifit i.